Buten ochibiu okilel kiele nyin ihey chie ipie kure leh muro-zeri-zeri, chie buten ori tehlo toro luel okuie ari ade ari miele ifienu ari biurro buten obie turro wu rue ari kie wurro, otor ofie oneno